<noise> ପପୂନ୍ଯୋଂ ମତା ମତା ଦେଵା ଭାଈ ଏକ ନିର୍ଧିଷ୍ଟ। ଭାଵନା ଚିଂଦା ଜଗତୀ ଶିଵା ଗଧା ଅଚ୍ଛେ ତେନୋଂ ଯେ ସବୋଂ। ଜୀନୀ ସବୋଡୀ କର ଉତ୍ତର ଦେଲା ବଡେ ସବୋଂ କୋ ଫଲଵା। ବଡେ ଦେଖୀ ମୁ ଏକ ଗୁରତ୍ପ ପପୂନ୍ଯୋଂ ଭାଵେ କୋଈ ନିର୍ଧିଷ୍ଟ। ଜଗତୀ ଶିଵା ଗଧା <hesitation> ଏକ ନିର୍ଧିଷ୍ଟ। ଭାଵନା ଚିଂଦା ଜଗତୀ ଶିଵା ଦେଲା ବଡେ।